Raha ohatry hoe andeha hamakivaky ala mikitroky <noise> mandeha tongotry iaho ny fomba hiomagnako da mitondra tanty, mitondra satroky ragno sakafo, mitondra torsa satria raha aligny ny andro mizigna ny anatign'ala ,da mitondra ansy avao koa, mitondra antsy na amesa au cas ou misy raha mahazo an-tegna agnatin'gny ala agnany, da mitondra karta. <noise>